Yeku ikeere ng'o itimiining. ya ta imining ko toretiin sikiik ku, ng'o taretin sikiik kuuk komeke kokoroom sapeet, lakini ko afta kaiwe iwe iwe tumndo, ko yatok lakakopunchiin anyun sopeet kopunchiin ni ne koeek neng'uung, yotok lemuuch inae kole keeku muren, ko ng'ieku muren ko sapos iyai kasisheek che chekuuk kotieniin kei lakook ap koreeng'ung, poishunik kuuk ko sapos inai olenetai lakook oleyaito kasishek paishonik che uu imbareet ko sapos inae, ko sasa ko yatok ko kouiitu sapeet amu meleen kinaiite, ko uu le ki king'e king'i king'esichiin inye ko it kotau kei sapeet ko punchiin sapee kesichiin inye kokikiripiin konakakoit yo kole ka ke kaiwe tuum, ko yotok kakotai sapeet ko punchiin, ko ko na punchiin sapeet ko yotok ko ke nai ile mako mako mii chii netokotaretin ko uu atkonyet kokitareetin.